ngomi mane nako mao wo hidup sanang mane tergantung tergantung oli ma ai kia ai perbuatan o nyawa ika nako mau wo hidup sanang harus wo wo tarima de wo ike kianaga iofi aje wosi wo akana kianaga mane wo lega osi apaka nyawa jo magae bolo uwa nako nyawa jo magae manege otomatis ngomi lo singia singia mane lo kia lo isanang nako wo akana nyawa sokonoke ona lo jo akana mane ona lo jo akana mane ngomi sokomanege otomatis hidup mane isanang uwa karna itu harus okia naga wo akana mane nyawa oli wo lelega supaya wo hidu mane masalah meiya supaya wo bahagia.